Tuu olõnes väega küläliisist. Ega ma ei mõistaki midägi väega hüvvä süvvä tetäq, aga või-ollaq tennüq määntsegi salati. Sääntse kurgi ja tomatiga ja sis midä viil salati sisse pandas. No salati ja maisiga.